نسألو على الحياة الشخصية متاعو، أولا إذا كان معرس ولا لا، وإلا <hesitation> إذا كان عندو صحبتو، وقداه يعمل في الشهر، برشا <hesitation> مشاهير وبرشا <hesitation> نجوم في العالم يحبو <hesitation> الحياة الشخصية متاعهم تبقى سريه، لكن المعجبين يحبو يعرفو الحاجات هاذي، يحبو يعرفو، خاصة البنات يحبو يعرفو إذا كان معرس ولا لا، وإذا هي تنجم تصوحبو ولا لا.